Laha te hanomboky fandraharahana madin iky zany da mila fantarina soa heky ny hevitsy sy ny tsena. Da lafa vita zay da mila manoratsy drafitsy fandraharahana manazava ny tanjona sy ny paikady ezay hatao, bakeo amin'izay amborigne orinasa ary mitady famatsiam-bola raha ialaina.